Kunu yimi yoye'e jun kundin ngun yando'o hu tuna ye'e jun iho namende chaku naka yee, minrio ndekuva'a ndio ndekun iño'o chanduu ndikunun ve'e.